Albatta men bunday holatda tuxum pishirishni afzal ko’raman. Unga to’yimliroq bo’lish uchun esa kolbasa qo’shishni o’ylab ko’raman. Va besh daqiqa ichida bu tayyor bo’ladi degan fikrdaman.